اتدربت واشتغلت علي نفسي كتير قبل ما ابدء الشغل-ودا خلاني في الشغل الولاني -احقق نجاح كبير فى فتره قصيره-الموضع كان صعب جدا فى البدايه-بالنسبه للناس انها تثق فيا وتتشغل معايا بس- بما اني حققت نجاح كبير في فتره قصيره- دا خلاهم <hesitation> يثقو فيا اكتر-يدونى شغل-يدخلوني معاهم فى مشاريع